Ka pa kpɛɛ sɩsierɩ wǝǝ o lǝ́ǝ pɔ ocuŋkului mɨ o lo ko atɛkǝ a la faŋ a láa pɔ ocuŋkului. ke siri asaŋ tɩpɩrɩ ke ci ǝ bǝ a pa kpɛɛ a láa kpɛɛ sɩsiɛrɩ.